jam dada veronafti rahasare hodi labi hodi almakachi hodi skuidrewa hodi sta hodi testa hodi jam nga manga perniku vero hodi nirahasare on